الحيوان الذي يمثلني ويمثل شخصيتي هو الحيوان الصقر، أنا نشتي الصقر لأنه حيوان حر، الحيوان دايمن يطير، <hesitation> وإذا كان <hesitation> يتقبض <hesitation> أغلبية الأحوال ما يقدرش يعيش في <hesitation> في قفص، ما يقدرش يتربى. وبالتالي هذا نحسو أنو يمثلني و يمثل شخصيتي بشكل كبير جدا.